Sifuri. moja. imili kimili. isatu. iinya tano. sita. saba. nane. tisa. kumi. kumi na inyi. kumi na ivili, kumi na isatu. kumi na inya. kumi na tano. kumi na sita. kumi na saba. kumi na nane. kumi na tisha ishirini. ishirini na imwa. ishiri na ivili. ishirini na isatu. ishirini na inya. shirini na tano shirini na sita. shirini na saba. shirini na nane. shirini na tisa selasini. selasini na imi. selasin na ivili. selesan na satu. selasin na inya. selasin na tano. selasin na sita. selasin na saba. selasin na nane. selasini na tisa arobaini. arobaini na imi. arobaini ya ivili. arobaini eresatu. arobain na inya. arobani na tano. arobaini sita. arobaini na saba. arobaini na nane. arobaini na tisa. hamsini. hamsini na imili. hamsini na ivili. hamsini na isatu. hamsini na inya. hamsini na tano. hamsini na sita. hamsini na saba. hamsini na nane. hamsini na tisa stini. stini na imumu. stini na mbili. stini na sti mbili. sti na tatu. sti na nne. sti na tano. stini na sita. stini na saba. stin na- nane. stini na rtisa. sabini. sabini na imumu. sabini na ivili. sabi na isatu. Sabin na inya. sabin na tano. sabin na sita, sabin na saba. sabin na nane. sabin na tisa kermanini. semani na imi. theman na ivili. theman na isatu. theman na inya. seman na tano. seman na sita. seman na saba. seman na nane. seman na tisa tithini. tisin na imu. tisini na ivili. tisini na esatu. tisini na inya. tisini na tano. tisin na sita. tisin na nane. mia. tisina.